Labari wari bamune bun un mun na manrya kum inavashiwamn mtama motadi dawaima jas daga dawanira jas a mota shikenam karfe karfe fuɗu namukwa mizama ɗe motu bahi lagos midu ta tiva mi mora mi ɗama kaduna mida wama miza sal ika ata kadduna mi buwa ma zira wuya vuwa gwahin jabba mu ztralgbba ata jabba su kwanta gorai’ mi zirau su ilori’ mizirau. Su <hesitation> su <hesitation> ibadudan yudu tisemaibadan miduwa ka mizasall ka ibaduin mi lama ibadan mizama ɗe motu mi ba mame ɗamo miɗan karfe <hesitation> karfe wutu lagas di arama mota duzema ɗe mota gyaɓoya mi zima vuwa gwahi wi wuriku mitiva ɗe girna kwala niwi didina a yama mu dama mibama mida ma lagos dage miye ɗama lagos daga ga rijha da duma hanibata ni lim mun kuma mundu mumma tau mum bawun mun bune duma khutuwun a lagas munbune khuna hanu batau mumbipiyau har kaninuwan data duduwa lagas a bi muma mumau munbuwun mun bi piya akam.